Zaho aloha tsy de tia mandeha tôbily manokana satsia tiako le mandeha am'tôbily fitaterana satsia mba ao zany mba <hesitation> mifandray amin'olo hafa tsy haiko ao de lasa miresadresaky izahay de sady lasa mitantara kolotsaina manakôry ny amin'ny firenena misy anareo agny na fokontany misy anareo agny mba soasoa? De zay mahaliana anakah mandeha fiara fitateram-bahoaka na tôbily.